روٗسی ضِیافتن ہُنٛد خُلاصہٕ چُھ سادٕ چیٖزن ہُنٛد مِلِتھ دِلچسپ، یٔڑۍ گرم کھیٚن بناونہٕ خٲطرٕ۔ از چُھ زیادٕہ تر روسی کھین گھریلو پلاٹو پیٹھہٕ یوان۔ موسمی، مقٲمی اجزاء، یتھ کٔنۍ زَن سبزی، مشروم، اناج، سورٕ ماز، گاڈٕ، مرغی، ڈیری تہٕ مقٲمی ماچھ چھِ روسی پلیٹہٕ آباد کران۔